في يوم من الأيام كان هناك ساحر، وهذ ا الساحر إيش سوى في حاله؟ صغر نفسه وصار كذا ساحر صغير، تدرون، وكان متدايق وما يعرف وش يسوي، المهم إنه هو حاول إنه كذا يحط شغلات وحاجات على بعضها عشان يرجع كبير، صار أصغر أو أصغر لين اختفى.